Pois que [non claro] máis cousas que se fan coa intelixencia.

Cres que internet empeorou ou aliviou os problemas das noticias falsas?

A min o que me- mellor me sale é facer as formas que con un peluche que quero facer o peluche, pois, pois o fago con esas formas.

O brecol i a mazán.

Cales son as túas cores favoritas?

A miña sobremesa preferida de froita é unha mandarina, sempre tomo mandarinas. Se non hai mandarinas tomo plátano, <hesitation> vou variando entre esas dúas e despois en as, así tipo lácteo, yogur, flan, pois a min encántanme os flanes de huevo, os flanes de huevo, vamos.

Hoxe, bueno aínda non estuven comendo porque estamos pola mañá, pero hoxe estiven, onte estiven comendo uns filetes de pavo, despois cunha ensalada <hesitation> e acompañados dunha pasta. Estaban moi ricos, a verdá.

Eu creo que en outros sitios de Galicia non se vai falar galego porque xa si en Galicia non se fala non, creo que non se van a, <hesitation> porque eu, de outros países va, <hesitation> si en Galicia xa non se fala, en outros países aínda se vai a falar menos, entonces non. Eu creo que se fala moi pouco en todo o mundo.

Antes iba a natación si, pero acabeime desapuntando, bueno, por non daba a basto de entre os traballos e <hesitation> e as cousas, bueno, pois non daba feito o traballo, entonces me tiven que desapuntar para facer deberes, repasar exámenes demais.

Que estilo de roupa che gusta?

Que pensas sobre o cambio climático?

Hai boa cobertura telefónica na túa zona?

Doces típicos na miña zona poden ser en nadal o turrón, <hesitation> os almendrados ou os coquitos. <hesitation> No entroido, pois as filloas e as orellas e tamén as rosquillas de anís e nada máis.

Eu, a min, gústame máis camiñar polo monte porque a praia, bueno, hai a veces que está quentiña a auga e que che da gustirrilín, pero hai a veces en que está friísima a auga i no- non te podes meter dentro.

Si, sobre todo os avións de papel, pero tamén sei facer distintas cousas de origami, como un barquiño de papel ou unha bolboreta ou tamén sei facer algún, algunha, algúns porcos ou zorros.

Como meus pais <hesitation> sempre falaban galego entón xa, de primeira lingua, xa collín o galego.

A min dáseme dibuxar moi ben unha canasta de baloncesto. <noise>

Os de de fútbol e os de.

Pois manzanilla pa cando che doia a barrigha.